Wor Russia kunnen sagale innin dib ede nyaat sagale won ak <hesitation> workiafa, fonifa, won tan nyaati, workia, foni maragea, shabalakea, shushua, dengua, <hesitation> midan marageati, shabalake biridhati ,won ishin nyaat dib ede nyaani sagale ak mutusia tannen hintumieti mutusia, biryania, won tan dudu ishia nyaate won akanatan wot gurte akan wotjebifte nyaati dib ede wor kun wor akanan kun.